नट्स के विभिन्न प्रकार होते हैं। और हर प्रकार के अपना स्वाद प्रयोग और फ़ायदे होते हैं। बादाम हल्का स्वाद मीठा और कुरकुरा। बादाम को अक्सर स्क्रीम के रूप में खायो जात है। लेकिन यह मिठाई के माफिक बिस्किट हलवा और चोकलेट में भी इस्तेमाल होतो है। बादाम का दूध भी बनाया जै तो हय। जो शेखाड़ियों के एक अच्छा विकल्प होतो है। पिस्ता हल्का मीठा और नमकीन होतो हय। पिस्तो को अक्सर मिठाइयाँ जैसे गुलाबजामुन, आइस क्रीम और हलवे मै डालो जातो हय। फिर सलाद, बिरयानी और पेस्ट्री मै भी इस्तेमाल कियो जातो हय। पिस्ता को पिस्ता को स्नैक्स के रूप में भी खाया जाता है। अखरोट थोड़ा कड़वा और मांसल हो तो अखरोट को सलाद वाली चिकनी रोटी एक में डाला जाता है या स्वास्थ्य भाषा से भरपूर होते हैं। अखरोट बेकिंग में इस्तेमाल कियो जात है।